I cami di pompê servan à quello che servan: portâ i pompê into pòsto donde devan anâ à fâ i seu travaggi. Se capisce che se l'é pe sarvâ un gatto de un erboo, servan assæ, se incangio gh'é un incendio, gh'an anche tutti i meccanismi pe l'ægua.